अब के खाने और पहले के खाने में बहुत जादा फ़र्क है। क्योकि अब के खाने में अब मिलावट हो रही है। और जो पहले खाते थे अपना उगा के खाते थे।